Mi nyaman komi yidi, mi wancha mi yaha ha mi yidi pat wala mo a'tata am. Mi vurtan daga fajjira, mi yaha mi wada du'a, mi timmini, mi nasta wuro mi wancha wuro pat min tan mi wada kala komi yidi pat wala mo falata am minfu Wala Mo MI falata tunda Wala kowa ha duniyaaru mai min tan on.